<hesitation> Raha iaho zany e mamakivaky an'i Azia da mitondra an'ireto zavatry reto agnaby mitondra satroky satria mafagna, mitondra kapa mevameva, de mitondra ragno satria mila ragno mandeha tong- mande tomboky de mil- mitondra sakafo de avao mitondra tanty satria mety hatory gn'ame lala de mitondra tôrsy.